من الشخصيات التاريخية اللي عجبتني وحسيت انها ملهمة في السعودية، الملك عبد العزيز ال سعود، لانه اسس المملكة العربية السعودية الحديثة عام الف وتسع مئة واثنين وثلاثين، بعد <hesitation> ما وحد <hesitation> كثير من المناطق تحت-تحت قيادته، وانه كان متميز بحكمته وسياسته المميزة.